راح اخذهم من منطقة جازون، هي إحدى أشهر مناطق السياحة في المملكة العربية السعودية، وتكون في جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن، فيها أماكن سياحية جميلة جدا، تشتهر بجمال طبيعتها الفريدة، والمتنوعة، ومنطقة جازان وجهة مثالية لهذا الشي، فيها سلسلة جبال صخرية ووديان خلابة.